La kuro’ xen júú kiee’ xáá’ ‘mo lajy mⱥⱥ nuu la ku e xa ae xa e jmⱥⱥ e e fɇé’ e jlá’n e xa e öö’ a exa, <hesitation> a exa e e re jï’ a e xa ki la jy ‘mo wÿÿ a e xa dsí juá’n kie’ liira e jɇɇra e re jï’ juá’n kie’ e xa tá e jmⱥⱥ kie a exa í’ a exa dsí kie’ a exa ejö dse dsáána jná e a e xa e jlá’n ajia’ kúú’ kié’ kö’ jua’n kie’ ma re kiú’ re táána juá’n kie’ e náá’ re jmⱥⱥ’ra e jö dse dsáána jná e a exa júú jö a exa kö dxi wyy la jy xáá’ ‘mo lajy jmí’ lɇ dse kö dse jï’ e nɇ ‘néé’ köö dse dsáána jná kié’ lajy ‘mo wÿÿ.